Axcala amo nocuncua tlaxcale, cachi yula necoh. oyah, oyaya mati fiesta de purte de inon tiacuahtineco. conipieroh Uyahqueh uan entons umpa uayeyele tamale, oyeye. atuli, nasan noconcac inon non cunic atul, amo cafen. atuli uan unte tamale non quemeh chiltamale sa yenun sa, inun tamali pos ica facil cachi sa. inun este, xitomatl uan tlen quinomique nochi no. quimi chiltamali pos sa inun, uan con tlo atule. nuncunic amo ya cafen quiemi quitemacaque atuli. inun tlo de piña Te ye nun, yeye pos sainun nuncunic,. tlaxcale nah horita amo noconcuac. sayoh non tleu yen neco oquitlocollihqueh. pos icha majoh horitah ya inun ay Nah horitah pos quemeh tlaxcale ayamo. nicuahtoca nah de por sì horita, hasta. serotoh, hasta como la una, las doce. nitlacua ya cah. Ihquego iuqui mieru Ohsente can nochili niquehtos